אלא קונט עמיל סרי פי ממנייה ליתסלסל למונזמה אגרמיה וחדה נהרס עליה היא נكون הד'א ו נאראקב כל סג'ירה ו קבירה בלא מנדשד אלאינתיבאה כנלבס כיף כמידירו הנאס דיעלהום ו כנאול נדמג נפסי פי אלמג'מו'ע בשווי בשווי כנאג'מע אלמעלומאת בסריה כנסתעמל דכאאי באש נתגנב אלמכ'אתר ו פי נפס אלואקט נוסתקיר לחייט אלשוטרה באש יקדארו יתסראפו פאלואקט אלמונאסב האד אלממנייה כאטלב אלשג'אעה ו אלתרכיז אלכביר ו קאנערף ענ נג'אעת הדש גאני תסהל בזאף מחארבת אלג'ريمة.